थोड़ा लोगो री वास्ता हाला रोगा री आवश्यकता नाटिक बात हुआ है। बा एक बात समझ सका हा आपा की थोड़ा लोगा ना जकी जरुरत हुआ है बा हाला लोगा ना ऑलरेडी मिल चुकी है। बना अन्न बात रू ध्यान रखणो चाहिये की जका थोड़ा लोग है वांकी आपा ना मदद करनी चाहीये ओर्र मदद करो। अदि एक जात है जू हल्लि होशियारी देखावा नाई बा छोटुड़ा लोगो ना आपरी पीर री झूठी भी कोण समझा और बा हमेशा बिना ठोकर मारना हीं चाहा है। जता कतरा भी लोग मोटा हू जवा है वा आपरी निचली जातिया ना भूत हीं निच हम्जा आण लग जवा है। ओर्र आपा ना इन बात रू ध्यान रखणो चाहिये की वानाना कदि भी दुख नहि देणू चाईजा।